Injé umu néjool béloob siwato sanja iŋotmé nufuuk; soniyee futook surubo. Saan iwarmé iŋoot imbi iyaméén jambi iyuhohul bujoom gaŋoot gujogoom soniyee futook sifojiir.